Zaho tsy mijery raha volan̈inolo, Zaho tsy mijery raha koran̈in'olo koa sirtoa raha koran̈any jiran̈y tsy jereko feky fôtiny irô io mahita raha koran̈any fo ndre tsara ndre ratsy ataonten̈a dikanizeny ialao koran̈a fa raha hafa feky volan̈ina koa misy e.